Eh miyidi mi wawa turankeeje ngam tomi waawi turankeeje wala e wuro yahata walawolwa turankeeje ngam tomi waawi turankeeje mi wolwan e wuro mi tawi hoore am pat.